Osayor lode mene nako wa sakai oka iwuwutu man la <hesitation> wa ojomoli wutu ino la wasauku mene ina padosa idadi oka racung.